Dabba mousi nigaronaftirabeya angklaji magaun Hedi faddu hohore maga Faw koe Dabba di kalludi Nenden galwada dir maga heftanga Tolari ngani